Tsy amboa jiàby kamarady e! Sirtoa araiky tsy tarimian-ten̈a in̈y, irô tsy raha mahay an-ten̈a tsy maintsy manaikitry fo. De misy koa karazan̈a amboa tsy tsara tarimian̈a fa irô <hesitation> raiky vitan-ten̈a mitarimo izy irô mavita miaro, man̈ano miambin̈y tan̈àna leran̈y an̈ao tsy eo in̈y, kamaradin̈ao, afaka bakoin̈ao izy amy raha tian̈ao an̈aovan̈a izy.